Zhanghəu, mətləu, makənəu fudau, tufeu, kwa, mədəfa, chəsəu dla kuma, kwabu zangh, kwabu mətlə kula bu makər, kwabu fudəu, kala bu tufəu, kwabu kwa, kwabu mədəfa kwabu chəsəu, kwabu dla mətlə kum nyi, mətlə kum nyi tar nya zhang mətlə kumnyi tar nya mətləu mətə kumnyi tarnya makərəu, mətləkum nyi tarnya fudəu mətla kumanyyi ta nya tufəu, mətlə kumnyi tarnya kwa makər kum nyi tarnya mədəfa maker kum nyi tarnya chəsəu, makər kum nyi tar nya dla, fudəkum nyi, fudəkum nyi tarnya zhang fudəu kumm ny tar nya mətləu fudzu kun nyi tar nya fudəu, fudzu kumn nyi tarnya tufeu, fudəu kum nyi tarnya kwa, fudəu kum nyi tarnya mədəfa. Fudu kum nyi tan nya həfəu, fug lele kum nyi tar nya kwa, fudu kum tar nya mədəfa, fudu kum nnyi tar chesəu, fudu kum nyi tar nya dla tufu kum nyi, fufu kum nyi tar nya zhang, tufu kum nyi tur nya mətlə fufukumn ayi tar nga fudu, tufu kumnyi tar nya tufu kum nyi tar nya mədəfa tufukum nyi tar nya chəsdu, tufu kumm nyi tar nya dla kwaku nyi kwakum yayi tar nya zaha, kulakum nyi tar nya mətlzu, kwakum nyi tar nya makərzu, kwakum nyi tar nya fudu, kwakum nyi kwa, kwakum nyi tar nya mədəfa, kwakum nyi tar nya chəsəu kw akum nyi tar nya dla. mədəfəkum nyi mədəfəkum nyi tar nya zhang, mədəfə kum tar nya mətləu, mədəfə kum nyi tar nya makərəu, mədəfə kum nyi tar nan fudju mədəkum nyi tar nya tufəu, mədəfəkum nyi tar nya kwa, mədəfa kum nyi tar nya mədəfa, mədəfə kum nyi tar nya chəsəu mədəfə kum nyi tar nya dla, chəsəkum nyi, chəsə kum nyi tar nya zhang chəsəkum nyi tar nya nya zhang zhəsəkum nyi tar nya mətəd chəsəkum nyi tar nya mətld, chəsəkum nyi tar nya makərəu, chəsəkum nyi tar nya fuddu, chəsəkum nyi tar nya tufəu, chəsə kum ny tar nya kwa, chaəsəkum nyi tar nya mədəfa, Chasəkum nyi tar nya chəsəu chəsəku nyi tar nya dla, ddlə kum nyi dləkuma nyi tar nya zhangh dlakum nyi tar nya mətləu dləkum nyi tar nya fudəu dləkum nyi tar nya tufəu dlo kum nyi far ny a kwa dlekum nyi tar nya mədəfa dləkum nyi tar nya chəszu dlə kum nyi tarya dlekum nnyi tar nya mədəfa, dləkum nyi tar nya chvsəu dlə kum nyi tarnya dlə nghardu səkə hona səkəu dimuvi, səkdu muvi, səkdu huba, səkdu wadi səkdu sati ladi. Hya tang səda, makər, fudzu mədəfa chəsəu dla, kuma, mushikər nya kuma, batə lara.